<hesitation> ndu joomun defiton koo nii, ɗun nii kawrindintaa e kaake muuɗun; no defiirtee nii. So ndefaa ton, so ndefaa hono majjun. So wanaa ɗun kaa, so a jiɗɗo defude hono huunde. Jon kaa non nii ko joomun defiri koo tawreteɗaa.